उत्तेजना शब्द सबकर जिंदगी म आथे। जो सबकर अंदर अलग सा जोश भर देथे। शरीर म बदलाव आथे। खून तेजी से बहे लागथे। मन म उत्तेजना के कारण बदलाव आथे। अउ हमन सही से नही सोच पाथी।